Pe quante ne sò i castöi van à piggiâ di legnetti, dòppo che an deciso donde devan fâ questa diga, e comensan à mettili insemme, ligâli con erba e röbe, stando attenti che no scappan co-a corrente, e cian cianin fan a diga.